Maro karazagn'aretina hita amina kivà, misy izy a miongotra amin'ny se volovolony manontolo o, de mandrokondrokogna be volotsanazy, sy haiko hoe malailay angambany zio fa de mangaroharo foana na i tàgnany na ongony hatramin'ny vavany aza magnifatrifatr'iaignenanjy aby si.